Israayel ana jatorii, tageefu ngoo fuu kamɓe ɓuri suɓeede. Nden non ɓe yimɓe duu, siiŋaaji kuurɗi ana ton. Baasinkooɓe du. <hesitation> hewɓe hakkille sanne. <hesitation> ayyo, ɗun ni hakkille an waddi banngal israyel ka.